<hesitation> enang <hesitation> olideiko krismas olidei ko peepo <noise> peepo mee a wanoga peepo <noise> a' buin te kangu. Kitaunga nimponga melu melila agetai osnoketai kala mam malila, taneno ule. Mammalila melu. Nanabima, aloga talinabilu nino talinabila wau naba moa. Wau naba moala napo, ita malilu. Itamalila melima, melima, melima. Te konnang buin, buini taunugo konabila, maketiko napo pekaba momo ala wau naba, momo ala tagi nabilu. Taginabila te. Te meli, te kangu te onoli wau maliko, wau malima meka malima ule, abamolio mulenu mule nunang tolomali, tolomalima, tolomalima tuwa lowena kobabilu. Tuwa lowena ule apou. Apo itoko moliko, molima, molima buu na ule okopo lowa. Lowa pana pan nanai, lowa pako amma molu. Molima, molima osno nepoka te buu, tauvela tabamo, tei wono ndu te lepo lowena buu. Pilu asin wakes, tei wono ndu nang, te awetekogake, onomalili, waito wetu abila te onolio kaleu, te lowa asin kapta gawala walu. Tang teke tee kopi nauka naimalima, napo wau naba pani naba, wila naba pa amma onolio. Welaka napo mulenu, tee lowa kapta gawala waluko. Te onoli, onoli, onoli pelaika tandu, wau nagopalu. Teketai, onoli apabilu nii eng alumalia, o kala aga skababila. Eng alumallilung, alumalila pakomalilu. Pakomalila mainabi osino.